Añae yaiko va regua, jare opaete añeva kirei yaikova añete regua ikavi ko añe ya yemongueta jokua jupirupi añe yaikova, jayae ko ikavita ñamae tenonde ko ti.